الكمبيوتر بيه المعالج، المعالج اللي يعالج البيانات والرام للذاكرة المؤقتة، والهارد ديسك للتخزين، بعد في الشاشة الشاشة لعرض البيانات والكيبورد والماوس يستخدم للتحكم.